Han wulk'ux je'tii la la wa'ek ru'uum qawann reh ixiim y la ixiim wula k'eh vitaminas chiriij wul moodo ru'uum re' nkiq'ar qate't qate't qamama' ke nak'uxum wa'ek ru'uum laa' riye' fuerza qahoj qak'uxum wul je'tii este kotaq ak'on cuando kikap kikap ki' wa'a naye'em sichii' sakiwa' y conforme nakik'eja naqa'nam aumentar y cuando empana a edad que tiene ke kiqaq kikap ki'b'ee ya tiene kek'uxum juntz'ep mas reh wa'ak y yaa nkii ahpa' kik'uxum ya pues ya wulcha más fuerza kuu' ja'ar ch'ahqon cha alimentos ke kee rik'amam ka ixiim je'tii la q'oor reh la r'oor reh aj la q'oor saq ja'ar kotaq aparte reh la wa'ek kotaq fresco ke wulmood na'nam ruu' la q'oor